A muriya a jiiniya seiti, rə jiini ka kainiyu, jurni rə yumimi, ye nəngnga funii rəggi nyəra rə dəllon, namta selti nən namta kaiyu mən su yəmmajii. Nyəra rə dəllon, mo suu təm ma mura nəbbə rə biryanəm, dəlloni karə birsan, jiiya nəngnga kə dəllon a birsai, hangu me bə fare go taggin, a chunki ba dəmmən a suggəne rə wani bəraki ka kəmmare go chugən ki bən jurgən, manni wunne gə fare go gə bwiya mewe. Dəllon ka rə bɨrsan nyani, amuri a namtihi, bahanjim ba dəmən achi, N'dəllon a chiga na jwai ki, jwai bə fau gona gə tau dəllonki dəllon ba bəmmən, meba nga jaiya chugən. Ka yəmgo jwai a chugənki gə yuu namte, mənni dəllon me ba dəmən a tau jwai, ba tau mə ba dəman a mugte a jau nyənin jwai ba juu dəllon rəgəng, mənni n'kwag dəllon a nəngnga bɨrsan a chʊjwai ka bəmmənwe, nyara rə, rə dəllon da kaiyən achir tuaki ba dəmmən ba bəmmən, a bəmmən a kulu a kəng, a yam tuuwi kə sur ki ka chir, gəma a chʊ jiini jauri, bɨrki a nəngnga bə bɨrsan ki, tuu a chuki bə mwammwa, tuu rə bwigo a yəm go hangu ka gai ki, məba bəmtənewa gai kəka dirmən kai a gai. Bɨrki ka yəm go, kəgə nya gu gə bəgi bəmmənwi, yənki hanguwi me nii fare go, n'be nagə bəmta na gu gəbə nya dur busor ənwi, bə Fau go gə sol gəggə kwan na gədil gə Fau jəni jauri yagu jiiya nəngnga ki hangu a daa rə bɨrbani, mena bərbanki, achu jii fare go gə tauwiki, kəba dəddai a ɨəm rabɨər, kəka bəmmən, mən məgga bwiki me ba nga a gʊgdʊr, jiga sauki, n'sɨsi na jiga karə jii hangu karsɨre go nagə tauwi, n'dəllon chu a bəmmənki, bə kʊwa suuni gə gyə go na gə nya gwa gə bə bau maɨɨwi, kəggə jirwi bɨrki hangu a nəngnga bə nyang ki jai a chu kəba fung nyang tuu gəɨɨn dəllon da kaiyin bərki a chu go yənggəki ba fau go nagə tau to a Fula dəllona bəmmən na sowe, jwai rə waniyu, a sowe nii rə waniyu, bə kəmma go nogə nyamutinən digəbə bauwun na gə jirən, bii karə mwote gu mwotəta bii kawi bii mən kare ihi bə diidii, kəka gug suni, bii mən kare ki kə gʊg suni bə Faugo rə Lau, na gə dii gə nuirowe rə nyuiya, ga bərki bə chʊ da gə labbek jii gə dəgnga kangka gəyəngn a riibə bwi, mwotətagu a dii ki bən dii bən bauwe wa gai, mənn a gwa hangu a liibɨrsanwi, a nui səmba berəki, a gwa hangu a Lii bɨrsanwi, ka dəb səg me ba nga səmba abe nya hange me ba nga səmba abe nya hange me ba nga səmba abe nya agu hangu hiyu səmba diirəki, tənggo kə fungre a bʊk, gu səmba dii ri təngga kə diire bəra mwote. Junda gyən bə Fau go gə rii ge təgnga kwir, bərki hanguwi yəngi təmba sela rəgəng ka chii jarə, jare bə chiin tin kowe a jauti ang, kun a maki ka kabi kawe bwirəge, ka kurawe abe kabi kauwe bwirəge mebə riifor, bəngge a dəgtən mwote mebə fare go na gəne kəmmorang dʊrda gyən go wulai a dautən bən nəngngai, N'be agwq koroi, koro gəma nən mwote koro fula churi ju bwira bere meba mwa, ka sɨsi agai, a murtən gə chʊre gərmar kə bere, mebə kəmmarə go ba baggən, bən gutən səmba na nya hangu a diiməna gai, me ba diiməna gai mu, me mənnən kəmm arang kəbən diiməna gai, kən chichi mən yaure, bə sisi a gai meba duməna gai, mənm jiggane bə fau go na gə chu mwatəntamu, hanguwe nən mwote nyanni mənm kuma karə Furi bwira bə fau go nagə nəngngonən yobi rə kunni, juya nəngnga kə səmən rəge a juwiyu ka riga yəm go mebən bagən, mən bare hangu mən summənweki, bən yəggi bən nya dur busorən, bəngə hanguwi a sɨrə mwote tago go na gə muranənwe, na gə chuu duterəgəng, bən tuu rə kəngga, bə si n'yangəng mənm nagə chuu, jwai karə yobi rə kunni, ka rə bɨrsan, jai fuka chuwere jii bwira surri, gu bɨrban da gən a bɨrsawi, bən nui kə nəngnga dumong, kə nəngnga dumong, a chuuji bwira kə nəngnga dumong, gu jwai yəmka chuu n'so ki ba tau dumong, mwe mən nii mən junni kən bɨrsaki, chu nəngnga dumong ki, nui nəngnga dumong ki kən dii, yəggən jiga, jwaih bə dum wulai, fulla yəggi jigai yəggi yəggi n'sotən yəmma jwaihi a tauwe nam ki ba dəmən ba be ba nunggən. Go kə gə nyawa gujii mənni mwe n'chii tən jwaiyu n'yəmbə kəmmarang ka gəyən ki, me bən yəm jii jwai sunnən niyu, jwai karə bɨrsan, jwai karə bɨrsan karə mwote a yai jutəyaiye hanguwi karə ge. yauwi karə bɨrsan kar mwote, yauwi ba dəmmən ba yəsəba nən jiini, a kwisəre gure, n'kura kura mən kəm maremo jiibin nəngnga Fini rəgi, hangu ka be yabəl nən akwibəre gure, gu full hanguwi Fare go gə liin nən bɨrsan bo ki, Fulla btekgi ki, ka be a diggi a mu mənm jare n'timo n'titəna gi ga, gwa liin wu nən bɨrsam, ba dəmmə ba bəmməna gai a jannən gyər kə kəmma rəgəng ki ka jir dii, a Fau go gə ləbtənən ki kəka yasəlnən kəka dii, go na gə nuigən mwotətangu a waic kuloyi, n'be a kullo a <hesitation> muggori, muggori gə kuma karə bɨrban, bɨrban da muggorən a murtənna də barən, Fulla mən fara mo hi muggor də chuwun a nyanən bwe, n'be chilla chilla muggor də barən, bəra bɨran da jiyən, n'be chilla se dəbbe jii a dautən bənne hanguwi yəra rə jam, bən buwe jam, bən be bən titəna hanguwi a jau ayəngo kəgə ru furki kəka du a gwitəna də chuwun, kəka du a nyanən dʊm, mənən nyangki, me ba yəgi a bunən dum, ka yəmgo jiimən fari, mən faumo na ya yəra nən ge, məmmi gu hangəm nəngnga mwotə jiyu, a be chuwe jii ki bə sɨ agai, me bə fare fare go natə dimən na gai, gwa sɨwi, gwa sɨwi dəgmo yəga nui hi me ba yəgi a dəg, a kəmna be go gə yəgi gə no ki n'sitənbe n'dəga jəgi a no, bən laurə gəre a laa bən di kawe buwi rəge meba dii ba no. bəra rə mwote, məmni hangəm bə ne kunnang mi ya dirəgi mwotətagu ba dəggən n dii yogowe n'gue yom rə kun me ba sunən gome bəno, me ba nunggən a juwi a kwila ba funggən nyong mənni bən lau gəre a hiki, ba dunne bən guwe, gu mwotəta mugga a jirewi, mənm n'be bo a kullo n'be kullo, <hesitation> fulla kəbbo wu nani ləb- ləbbi betənna mwiyu, bere mwotətangu lanereki ka jəngən bwate ku- kuki ka jəngən bwate bəra nən mwote, me ba kəmma ago a dabbe bən ta bwate agai bərarə mwotətangu dire, mən jauwere ki, kə dire, agwa hangu a bɨrsawi go dəgɨəne wa damər na məgga gəməne, gai gu hangu acii bʊrsanwi, bən məgga gəm əne ki ka məna nyagelmən ajuwi, mənni Fulla bən du hongu diri, kə dire kə dire, a labe a yu kəm mare go gə diwiki me nyagelere, mənni karə tagi mwotəbo dare, ba di ba yigi ba nya hiiki me ba kəmma go hii we nən wulullo hangu ka kəmmarə go kagən nən bɨrban barki hangu bə yo nən bɨrsan bə yonən mwote ka yəgi a digi a mura hii, ka kəmmarə go bɨrsan da aən ba jigənki, ka yigi a damənewa hiiya ji, bari juli, nəngnga bəɨi banggigu fulla guwe a waiye gəmmi yangu ki ba jire, gu bɨrsan da gən kawibo bə Faugo megəbə yoyem nən nakan giyən ki ba guna guna ji rə funni, kəka gune ka sig bwi agwa kəmmare go kə sɨg bwiwi, bəra ki hangu ka kəmmarə go kagən nən jutang bɨrsani mwam. Gu mwatəntangu a nəngngatən mwotəwi gən bwatətə tarare, nən kunnite, mənni a nya me mən nit mən yənna mən təmmi ki ba, ləbtənnən kai, a luna go na ba jigye bɨrsan də gu gəre a jiyenki, rə bɨrsan da gən də digi gəre hiiyən ayəgi awai kəka damənne rə gə ajiyən a kauwe bwi gəre a yorəm a mora kai, a lii mwotihi ki na ba lii bəbbən, mənni hanguwi ka rə mwote rə kwani n'be a kullo, maai gəma n'mwo, hanguwi ka bəb mwote a kura, a mura namte hangu ka kura mwote a lii durda giyən maa, bən nui kəkən kəba nii mo maa, mo mən maaga bəra rə mwote mən kamən rəge a rii durda menni, kən kura mwoti a nəngnganən mwam ka chii kən chii nəmaa bəra rə mwotəntagu ka nəngnga mwam, maa gəmi swire me ba dimənwe, maa mən kare mebadi, mən jauwe re mo nyə meba dii, bəra rə mwote n'yəmbe ji hangu kəmmari, bə kəmma go gə yiggi gə təgewale mun sunnən mo mən mwoi, kən mwarmən nən mwe, bərki kənchi maa, maa n'sotən mo yənne wa gai, maa sotən mo yənne wa gai, gəri karə bɨrsan karə mwote, mwo təta gyəriyu a be nya n'diya jiini ba jignən nən nyuiyangu a juntən jummiyu we ba kwinən na təm, ka nəngnganən mwote Faramu ba be ba kiya, mwote gyən babe ba nya hii a mura nuu, ba digi a muri ba bau Far a muri, ka nəngnga mwote be nya ki Furi ba kiya gyəri ba dimən ba waye gəmi a jərmənne kwai.